Alura la piüma a funsiun-a u l'inciostr, a serv për scrivi s'la carta, ëntà büté l'ënciostr s'la piüma e pöi zgnaché la piüma s'la carta për scrivi